واللهي أجمل ذكرى في طفولتي كانت يوم رحنا نخيم مع العائلة, كنا نجلس حول النار, ونطبخ ونسولف قصص, هالرحلة كانت مميزة, لأنا كنا نعيش اللحظة مع بعض, نستمتع بالطبيعة, تعلمت فيها قيمة العايلة, والأوقات الحلوة اللي نشاركها مع بعض, هالذكرى تظل محفورة في بالي, لأنها تذكرني فرحة الطفولة وبالعلاقات اللي تربطنا.